naŋ lut kune gbon ko kuru lorok topunundö ret lo 'bulötö lo luŋu kolera

kenda niyo' na ŋarakinda kayuŋök kulo anyen bubulö töggu na ŋwajik kase kulo yi todinesi' ni 'boŋ yina tikinda jur lo 'du'durjö

ŋo na'but nagon mede niyo na a puun i kine piritö momoresi kune a tuŋarakin a ko si'da na'but ko 'börik

kenda na a ŋo nagologiti na'but kega i tokenda na̵ ŋojik nawate ko ŋutu wate bgenge kaŋ mede ni na mede niyaŋ 'durjö ko kulya ti kenda na ŋojik nawate

kukuwesi nagon nan titin kayuŋölönit logon ŋiro lo lepeŋ aje marakinda i teŋ na ka'durök na a jujuwesi nagon ti kujönö na matat

kinyöjin logon ŋarakinda ŋutu luwalet i yuŋö kulo a ŋo gbeti katelok a ko somot na dok

a na'but ko mugun na kodo tetema daŋ geleŋ i yapani

ŋo' lo jonda aa böŋöji kegga yi yuganda ni lo aa wörö nagoŋgiti ŋutu kulo wórö ko wurö na jore a gbe nyöbulö teŋgu na 'börik yina jowunda böŋöji'

gboke liyaŋ lo ŋarakinda ŋojik lo kekenda kulo kega yi kikolin kata ni kule kikolin kata logon ne' diŋit na jorene' ko döru yi waran na puputut 'boŋ a gboke liyaŋ lo ŋutu' kulo yiti' yi jejeda anyen kölökinda gbon ŋa

do ködö bubulö lalaju na könis köluk kulo daŋin mukanat kode' buryo' yi budök kata anyen do bubulö teŋgu na reto

ŋo woriyet na ropa ku'dik na a gari

yöyöŋesi kune kata i diŋitan kune liŋ ama a na'but ko ŋutu a 'dukukindö se a töri ko ŋutu i kuwe ni i diŋitan kune liŋ

jujuwesi' kata nagoŋgiti yi' bubulö ŋarakinda kayuŋönit logoŋ ŋiro lonyit a morakinda yi ka'durök geleŋ na di ti lepeŋ gbe'deŋ gboŋ ko yilo ŋiro köti' ko kwakwasakinda na yilo ŋiro yi pirit na geleŋ

sukulluwöt na gboŋ kanŋ i jur ni kune kökölökindö ŋojik nawate ko laliyan kulo yi todindö a jojo

anyen nan bubulö tiju na 'börik ko mede niyo' na yi gboŋ naŋ yi a moka ko meleriya miindi naŋ di ti yi totoni' yi tandaruwajin kata

kenda na ŋaju kuwen ti ŋutu a tindi' ŋutu i metadu a na gulu köti a to'durji keriyat kaŋ kulo i puputru ŋerot

nan nyanyar kine bogolan nagon a ripa na jo nagon tinda ŋutu' wöró 'bakan na yu na kuwe

kenda a ŋo' nagoŋgiti na'but parik 'boŋ ko ŋutu' kenda a tikindi' ŋutu' yi metadu a nagulu' nyenagon ko gayiresi' kune a ponda a ŋutu' bulöne bulö aa gayerju 'dok gboso nagoŋ a pondi

kenda na kuwe' mede ni na a jonda pele' geleŋ ko tomoret jojo kegga i lilija na kulya na'but

ŋiro liö lo ko 'bakan na kinyo i mugun ni nan de meda lepeŋ lo sosokara a mugun dodi dodia a bge'deŋe a namunyan

kenda na jowunda tiyiŋaki na midijin ko jur lo anyen 'du'durjö yi pirit na geleŋ

mede niyo na a tikinda miret kega i kulya ti lenda kune anyen ŋutu kulo 'dumadu a kenda na ŋo togeleŋ kase ko i bgwiliŋet ni

bgak kenda na a lewuda bgeyarijin ti ŋutu kulo kega tojulin na ŋutu na köti ko puet na ŋutu na aje lewuda kobgoŋ ŋutu lo je kenda lo meta di a na gulu

sukuluöt na bgoŋ kaŋ i bgoke ni kune a ŋarakinda parik kega ŋojik lo ldi'dikin kulo bge'de ko pusök i tu i kenda you i sukuluöt yu

ŋo' gbeŋge leleŋesi kulo a ŋo' logoloŋgiti lopi 'boŋ ko ŋutu' ŋaŋarju ŋutu' de ko puji' kule' reto katani kogboŋ ŋutuu ulo gboŋ ko reto kase ka'deka'de' 'boŋ kule' kulo wörö yi rima

anyen nan bubulö tengu na kilo retö kuwe mugun ni a na'but kon kodo lalaju i diŋitan kune liŋ kega parik ko nan tu i sörön ti nan lalaji lalaju ko nan koti mindi nyesu na lele ŋo tin a lalaji lalaju ina tikinda nan teteŋ kilo retö

nan nyanysr yiyiŋga na rinö ti kanida kulo paaarik

ret ló yolá ló lepeŋ ló momogá ŋutú i diŋita kune liŋ 'boŋ lopeŋ ló woro i ko'buŋät 'boŋ rereŋo na lepeŋ na a na 'but nagoŋ giti ko ŋutú lo gboŋ ko i lo ret ló tinye morakinda kulé ŋutú katá

i lor geleŋ lo nan bgwoŋ kobktaesi kune jore 'boŋ kon ke tutungo kine kitajin kuwe n poki kwakwadu ma bgwoŋ kita naŋ n tikinda 'börik na

kikolin ti kenda kulo jore parik geleŋ na mede niyo' na liwaki nagoŋgiti yi jujuja na kayuŋölök kulo anyen koko bubulö gboŋ ko pusök yi jujuja na ŋojik kulo

kaaŋ yi gboke ni ŋo' lo tikinda ŋutuu kulo moka tayipoid lo a mata na piyoŋ nagoŋgiti a narok piyoŋ nagoŋgiti 'ba miyö a tikindi' ŋutuu kulo mokani' yilo ret

kenda na mede niyo na a ŋarakinda na jur lo i kitajin kayit kegá i gbekin na kule ŋutú loŋ giti 'bak dendá aa ŋo naŋ giti kodó kepó kune kode saresi logó kodó kekepó kuló 'bok kenda na nye na ŋarakinda kule ŋutú kuló tina

kikölin jore kata logon tikinda ŋutu momoka i lo ret logolongiti lo sokan lo geleŋ loyit logongiti ŋutu a tokitaju ko leleŋet lo geleŋ murek na tolup ko 'borik kilo liŋ jonda ret lo sokan lo

ŋo' togeleŋ nagoŋ nan kokon na kegga ko nan a ŋiyen ki a jujujö na kala a ko 'burunda na komoŋ niyo' na a 'n bulö tu kune' kitajin

kaŋ i bgwöke ni na tung 'dela na koronyo' na a 'boka na dili nagon koronyo' kulo yeka kata yu

piyoŋ nagoŋ 'ba tiki' wini kaka ni kune ködö nyöbulö mata a majuk naŋ kökö puru' nake' ko kune yega retö 'boŋ 'ba na'but yi mata nase koko

Reto logolongiti lo moga 'böriköt kulo jore parik 'boŋ yi bubulo rerengu i bgwoŋ nagongiti yi a ŋarju bongolan ŋo logolongiti yi bgwo ko se kulo yi a ŋarju ŋarju

kitaesi' ti kenda kune a jowunda toyiŋakin kegga yi kiden na ŋutuu lo wora ko lo'di'dik kulo a tindi koko pusök na kenda

kenda na ŋarakind ŋutu lo yi pujö na kita 'boŋ ko ke' pujö yina kita a lepeŋ a kikita a puji' gurusu nagoŋ ŋaŋarakinda 'dok yi tujarju ko köti' yi tetena na sumalan

kenda na tikinda ŋutu' gboŋ yi pirit na geleŋ ko yi toyiŋakin kega ko yi peta na saresi' ko kepo na saresi'

Kinyöjin kulo jore parik logoŋgiti jujukin ŋarakinda nan kulo ama logon 'ntogu 'börik ko se kulo a janjaro a ko liserit

Sukuluwöt na gboŋ kaŋ gboke ni kune gboŋ yi ŋarakinda na ŋojik lo gboŋ ko yöŋesi geleŋ na ko yi diɲit na todinöna ko a ko kulo ke todinö a ko kulo 'yalakini nene diŋit ko 'dok kekendi ko 'dok totodinöni

Kinyöjin lo ŋarakinda ŋutu luwalet kulo i yuŋwö kulo jore 'böŋ na'bijo nagoŋgiti di ti ŋutu luwalet lo yesiyesu a lo'but kinyöji logon tikinda lepeŋ riŋit anyen yuŋwö na tu ŋeröt

'deti' nagon 'n nyanar parik na 'n tikinda diŋi na a na 'bijo anyen nan bubulo kukunda na lepeŋ na anyen 'duun 'dok na'but

Anyen ŋojik kulo gboŋ ko metesi' nagoŋ ti ŋerot miindi diŋitan kune liŋ ŋutu' si'daki kaka ko koko kulo yi pirit na geleŋ a koko jujukini kikolin logoŋgiti a lo'but

mede niyo' na a ŋarakinda kegga yi töggu na kulya ti kenda kune ko yi puwö na kulya ti ropa kegga ko kune' teŋo na poonda na miindi ŋarakinda yi robba mede niyo' na ŋaŋarakinda anyen ŋojik kilo bubulö pujo ropa

ee ŋutu' kayaŋ ti gboke 'ba lobut ko kule kulo si'da lo'but kule ŋutu' kulo logon poponda logon ponda kayaŋ yi gboke lo ŋutu' liŋ si'da lo 'but

nan ko mugun kenda na a ŋarakinda nan kega parik i lilijavna kulya i kiden na ŋutu kon kodo jambu di nyobkon kodo rugö kulya kune di nyo 'boŋ kenda na a tikinda nan i na koŋön

kayuŋök kulo gboŋ ko ŋo' jore naŋ ko kokon nagon tikinda ŋojik kulo gboŋ ko pusök na kenda geleŋ nase koo na a naŋ di ko gurut ti sukulu kune roropa i diŋit na'but yala murek na ködö ko kayuŋö kulo kuku ŋojik kulo

ko do kenda 'boŋ do 'bak pujö kita nene nagon do kokon nagon na opisi do pujö naŋ do kenda na ŋarakinda do anyen do bubulö ga'yü na kilolin loŋ do kondi kita anyen ŋarakinda gboloɲ net na

kaŋ gboke ni na ŋutú lo gboŋ i gboke ni kulo selo wulundá kadolak kase kulo a kulu poki i kita

diŋit nan 'n bgoŋ ko liyöŋön na diŋit nagon ko ŋojik kuwe ko tutu i sukulu yu 'boŋ kilo ŋojik kega parik ko wöwöro i sukulu yi na kobgoŋ 'n ke roba grusu nagongiti miminiki i sukulu yu kune 'boŋ yina tinda nan bgoŋ ko liyöŋö

kenda na molu teten gboke liyaŋ lo kega parik ko kune sululuwöt a ŋayi kaŋ yi gboke ni ko jibitalijin na tomije nyonani yi gboke ni teten aa gboke liyaŋ lo

nan a pujö yöyöŋesi' yi kilo ŋo' logoŋ wöriesi' kilo kega parik wörö ko pikipiki pikipiki lo kune diŋitan kune wörö parik 'boŋ a tindi' ŋutu' gboŋ bakan na taliŋ i wörö ko nye

biryesi kulo logongiti ŋojik kulo nyanyar kaŋ ibgoke ni geleŋ lose ko lo logon ko nyanyar parik lo lo a kura ŋojik na wate kune gugumba kura lo a ŋojik luwaliyan kulo bgobgija kura lo 'bo ko nyanyar parik

nyesu na bgoŋ ka'de ka'de i midijik ni yala kaŋ mexe ni na yi nyesu kinyo lo daŋin musala i waran nayit na yi moju sayi paran na a yesi 'diloŋ kotiyaŋ na a yi yesi 'diloŋ

ŋutuu ti mede niyo kulo aa ŋarakinda kulya ti kends kune parik kegga yi jambu ko ŋutuu ti miri anyen kölundö ́ kode jowunda ŋutuu logoŋgiti kode' teŋön nagogiti töggu kode' ŋarakinda ŋojik kulo yi kenda ni

ŋutu' nagoŋ ko pele' na ködö agu meda diktor kode' tu jibitali yu ti lepeŋ na gbe'deŋe ko yapani musala ama nene' diŋit na pele' na yöyöŋgu a majuk i lakat geleŋ sa a lepeŋ na iti tu i jibitaliya yu

Köju 'berön na ŋwajik luwaliyan se lo kölöki i kenda ni i sukuluöt ni ama tiyanana ŋwajik kulo liŋ luwaliyan ko na wate liŋ kendi jojo

nan totokitaju simu na i diŋitan jore kega parik ko nan mindi jambu ko kulye ŋutu n lulung köti ko kulye ŋutu nyanyar jambu ko nan 'boŋ n jajambu parik ko simu na

ret lo sukariya lo ŋutu' a denda ko mogga yi nanan diŋit ama ŋutu luwalet lo ködö ana'but ko bubulö temba na yilo ret daŋin murek yi yapa ni anyen deden ŋona nye moka ŋona nye 'ba moka

moka na junya na gbeja di tokelan 'ban 'boŋ a nyen ŋutu 'bu'bulö gboŋ a moka ko junya mindi ti ŋutu kepekep kikolin ti tokelan ŋutu kukuwö ŋutu' toto yi pirit na'but nyenagoŋ ŋutu a moka ko junya

kiko logongiti tokelani sa'yu na mugun kulo kega parik a möju na winiko logongiti toliga miyen na mugun na

tiyu na mugun na gboɲ yi kikolin jore geleŋ nayit na a nagoŋgiti ŋutu' nyenyesu kinyo lo kukuna a lo'bit köti kukuna yi diŋit köti' gboŋ nagoŋ ŋutu' gboŋ yi tojulin ko jajamaju ko luŋasirik

a gba ŋojik nawate kune ködö ti kendikenda kogboŋ kulyeet kata lo kulya di ko do todindö ŋiro nanakwan do todindö jur lo 'bukuluŋ 'boŋ a na'but naŋ ko kekenda